biyo mɛ onni zunna ho kafe hoho kakawo in bɛzun a ho kakawo variyetera yi bo-boni wa woro tiyan in bɛ zunbun abe in yɛrɛ bɛ in ma kakawo van- vɛwe diya biyo wawe mi ho tele han himina han himina hanzan oro rezɛn rezɛn rezɛn yabun han ɓuwa-buwa-mu kuwa donk abun mɛ dama woro mu bewa